Para se me u martu me dikon ose me vendos me u martu me dikon osht shum’ e rëndsishme me njoft <hesitation> detaje çfarë personi osht. Me njoft familjen, prej ku vjen. Me dit’ gjithçka për to. Met dit’ sjelljen që i ka n’privatsi edhe sjelljet që i ka n’publik. Me e ditë mirë qysh t’trajton ty edhe familjen tone edhe çka t’bjen e ardhmja me to.